זערא, טויזנט, צוויי טויזנט, דריי טויזנט, פיר טויזנט, פינף טויזנט, זעקס טויזנט, זיבן טויזנט, אכט טויזנט, ניין טויזנט, צען טויזנט.